Toshi mevana furaha ye ndungu fo kwasabau kure sasi kukulo mechi kiswa mmepata nyafi kwahi wejituliza mbongwa mpaka na baadae mndu kanesha seka ktitia nakwe kitwe kwa vasera yandu yenda kwa endelia na furaha kutoktok mara uwe na raha mara uwe na hasira kutoktok